Nruudutuma mu kottuni ngoo koognétu: ghuna nféé ibanti dii nkanji, dii nthiéckti. Ghune ngoo buumé ka ruundu. Miine ngnééghaghi- ngnééghani nruudutu nangh kanane. Ghune ngoo dické-ka-ruu-n-nii wora-mu-ruundu-mu féé nruundutu, moo duubune, mu téékine. Ngnééghaghini. Nii mu féérine itangne, ghune ntéékine. Ani nsooju dan. Ibanti dii nkanji dii nthiéckti, nruundutu nangh kanane ntéékine.